Sun pa ën grad dë di lon che <hesitation> al e piazüme d'pi, pi divertent, l'ai fait tante bele coze ën mia vita